Yatayó yatayójan ta iin hora liani kua, dakuachiña dakuachiña ta nrita ngu chikoi ya'a xhí, chikoi ajoxhí, chiko tá kuea ta kadakudiña ta ngu chikoi iin iin dita inita ngu kuxhí, ñajan ngu ña adí.